אַפְדָּא דִכְרַא פִי עֻמְר הַטּוּפּוּלָה דִיַּלִי הִי תַּגַּ'מְּעוּע הַעַאִילַה קֻלָּה פַלְעִיד הַקְּבִיר, קִנְנַתְגַּמְּעוּ כֻּּלְּנָא וּלַד הַעַם וּלַד הַחַאל, הַדַּאר תְקוּן מְעַמְרָה בַּדְּדַחְק וְהַלְעַבּ וְהַמַּאקְלָה הַבַּנִינָה, הַדִּכְרַא הַדֶּא מֻهِמָּה לִיָּא בְזַאפ חִית קִתְעַלְּמִי קִימַת הַעַאִילַה וְהַתְּרַאבּוּט דִיַּלְנָא, וְכִיפַאש הַלַּחַצַאת הַבְּסִيطָה מַעַ הַאֻגּ הַאַחְבָּאב תְּקוּן הִי אַגְלַא חַאגָה פִי הַחַיַאת.